Haiwan toma ngolo anggena toma nyao ua, sema ori, sema soma, sema lado, sema utu, sema boca, sema loki, sema saferu, sema daba sema ngang.